<hesitation> hitu eme nggo sikat gigi hio kut pande bersi bersi taung ngis kut tadang sangge'r taung apa bakteri sio, kut neka danga nggo tae data oe toe ma danga bersi'n genok hio e. Haer nggo toe manga timi'n kot apa. Hitu tong ga pande keta wangi kole dia'n keta lelo'n lata nggo pe bersi ngis dite, kut toe ma danga kut nggo nganceng keta lako ngo nia lite ai aku danong perna tombo lata hot nggo toe ma bersi ngis nggitu. Cai toe ma bersi ngis itu ga tombo lata ket poli itu, poli itu one mai itu aku ga langsung bersi terus ngis, bersi terus ngis. Nah, manga one pisa ca leso aku beti ngis retang pisa jam keta retang wajul beti ngis hitu. Sampe nggo tong ngo one apotik kut weli apa situ weli. Obat kut toe ma danga beti'n apa situ beti ngis pisa leso. Poli hitu tong laku one mai itu tong jera teman sio kut nggo weli barang barang situ ai nggo kut rantang rantang beti terus ngis hitu. Eme nggo beti ngis <hesitation> apa itu tong gah toe keta ma nggo pe mese ket pacu, nganceng wajul le hitu tong toe manga alasan toe manga ngo sekola lah, poli itu tong alasan toe ma ngo kulia, poli hitu tong eme nggo tong hitu kole beti ngis hitu tong ga lewo kole ngis. Eme lewo kole ngis itu tong ga, nitu taung kat na'd nakeng nakeng sio tong, nakeng nakeng hang sio, nggitu. Jadi'n ga eme nggo harus donde keta nggo bersi ngis, nggitu. Kut eme nggo ite tong lako cebana sio harus ba kin sikat ngis hitu. sikat ngis ba poli itu odol kole ba kut apa pe eme nggo toe ma danga tombo lata eme nggo lako bana tite, itu. Eme nggo tong ga. Rasa'n eme nggo toe ma sikat ngis sio ai miteng ket rasa'n ngis toe manga apa, toe manga pede sio eme nggo lako nia nia kat, eme nggo lako agu timi bel.